Ak laax, mbaxal ak ak sànqal biñ dee suusal def fa gerte, bisaab. Xew? Waaw afeeri sabar yii nii, waaw dañ ko dee def. Ak wóy waaw. Waaw dañ dee def loolu. Suñ cosaan la. Ak wóy suñ cosaan la.